اني اذا اريد اصفط هواية كتب ابدي اول مرة افرزها على حسب يا اما يعني اكثر شي راح افرزها على حسب الحروف الابجدية ارتبها يا اما هيج يا اما حسب يعني فئة الكتاب ان كان ديني او سياسي او نفسي على هالاساس راح ارتب المكتبة